Yo yigo ranta yakharé marana, aga yakhari ndjikou ronéy, yigo, yakharé ankha ranta yigo marana alaga yigou ndjikou lonéy. Alay sara nthiorouni nkoy néy, soro mpayi, lémounou koundouwa, lémounou gnana koundouya, lémounou mbaka koundoua, lén gnigo, ankhaw gnana kéya ankhaw gnana kéya, lén gnigo an nkhalé ni souwanŋé gna, lén gnigo an nkhalé ni soli koutiyé gna, lén gnigo an khalé gnani ana daga toufa nkotou, khakho nda ri ana ndaga sokho, lén gnigo ankata kougna tonŋono léminénŋa. Kha pour na yigou ndjikou léy, alanta kén nda, pésskeu ay khomi nké yimé nkissmérou nkhori gnimé ya makha, nkiss mér yigou koussou khori gnima makha, kha allah na nawari alakati tonŋondini nkitou kou allah khossi mari nda, allah makhi gnaŋinda fo bourou. Imakha djikou bouré woutou, ké kén nkha kéfini allah arssékhé gna, allah ga gnana awa komé danŋa. Anké lén yigo anganati ana lén gnakharé mara alanta marana, alanta marana, aray gnana alay korossini, anga sara nthiolou nkoyinéy, yakharé, idi wori yakharou na gnana kounda yakharou gnana kounda, iri wori yakharou ngolé ni kéya yakharou ngolé ni kéya, alay kén nkono léminé ké danŋa dé, kha alante djikoundini, kho oga lén gnakharou djikoundini mokho kébé, yigo ranta yakharé lén gnakharé euhhh djikoundini. Djikoundini, khar darou, sourtout linki, darou khalou iy toŋonaya, yakharou ma tonŋa nkité darou, sake yigokha. Wathia ké ani makha kho khafou, awowo a mama an nkha, a wowo a mama an nkha, mama mpayi télé mpayi mama mpay rinikéya débéri, anŋetou yakharé ranta yigo kagnana, iti katana mbouthia léminé nda diérinté mpayi diagabé mpayi, anati léminé nda an mpaba fay rini, lén gnigo an kara an mpaba fay rini, lén gnakhara gnaganagni inati, ama gana ri linki mo gar konŋa da, kénthiou kate kiténe mané iga kanaŋa fé, iganta kanaŋa kounta kiténé, iganta yagounaŋa kounta kiténé, wathia a lénthiaranté ké angana khayi anga sigui faléya anŋe kono ay kono, anganati kébé débéri, ana bara débérini angana ko an mougou i mougouwa, kou do ndarou biréyé nakha na lato mé bourou, lén gnigo ntél sokha guél guél sokhoba, khanda bogou sali fanay fabanté, khanda yarkhata khana daga lélandari kha saloumo, kou nthialoumo ane koun nthiokhono kata ma éé modi ké an korini bérké kitana kénŋa, anŋa yilou nthiokhono, an ma yilé ŋa makhay maraŋa an bérké nkitana kégna. Wathia sali fana ngana khiri itini mané, khoro ndaga téré, itél ké khoda katéya, antakh golignanŋa sara yigo da, saka sara yakharé, angana ka faka léminégni yilé ntakha rono mara. Anŋetou kéndo darou biréyé na latoméya, koun lato gnani mé bourou odo darou biréyou nakha lato gnani mé bourou, méréyé ntéy, gani okou fabani ga konŋo, wourongana gni rono kiyé nga khéné, ine khémé nkhoulé gna woutou iga rono do yilé tinŋé, wouro ina makha, ana kata tounou nanti kén yilin ntébé gna. Wathia lakha sara ya gnine tédou, lakhassara nti gnité, saka foutouro ni gni noŋani, foutouro ni gni no. Oga bassé do ké gou franthi do ké kitédou, esska souray gnana kitanté, ossou ranta gnana kitantoy, ossounta gnana koumanto kha kha agagna mokho mokho séréssou gayéy igana aguéné franthinké nganagnitini godé, ankhanati mpouté, ké logoma anti sika nkhoré, ké logoma anti biténaŋa, séla ganagni ka agantandaŋani iké yandi ké riti, anati ala na nawari, ikha foutéŋa mara, kén nthiéfé ntakha guilonowo, kén nthiéfé kala nogna. Wathia lémounou nkéta, iti ntakha kéngna, okou gani o bar o bar rokhoyé gna dé, o bar missoyé gna, onte nékhatintakhou moula, anŋa sakha anta golignanŋa, igana fokonŋa danŋa ankati mani kono, andounŋénéya, igana lémbourakhou nko an douŋéna, iganati khay lakhini oy yigandou nthiorono khayi yigana, an dounŋé kéya an kén mougnina, iyakhou, khar ikou gnougou gama ko yakhou kou kou nakona, oyakharouwani, fossou onokona, yakharou kou kou nakona dé, aladi kina falé, ikina na ké ikina na ké ikina na ké ikina na ké. Angata kén ngama fo débéri alay séféné, alanti fo séf, alanti séféné, odouna dou mbiréyou kou kégnandi, ikhotondi wathia odounadou mbiré mokho nkhoto ké bog mokhorékhéya. Akha khadama ngagna mokhomokho, fo ana gnonkéya, sakhé aranti lén gnakharé marana. mar marssana sakke lén gnigo kha. Séri iraya mbané woutou, kha ké di yakhé ndi rémou, anŋatou angana gna sér féyinté mokho mokho, sinoyé liniya, agnana ay yonkéné anda déma ti ké akhana yonké akhana tata nkha ro ti ké, lémounou kou kori kégna gathié ntounou, sérssou ga télé goligna ikhoné gnanaŋa. séréssou ga golé konida ikou nkhoné gnanaŋa, sér bégatini sébéri ikhoné gnanaŋa. Manéni féyiyé ngobondi, kéyani onti féyiyé moukouwo, okounti féyiyé touwo, okiyé onti féyiyé tou, wathia manda féyiyé ngobondi, antaŋa folinŋé moula, antanŋa yakharou moula, godé nta makha, an télé féyiya, fo ana mpéyiya, a lona nkhossé nŋaya. yonki nkhassé gnani féyiyéŋa, anganta golignanŋa, an mpéyina, anganta fo débérini an <hesitation> télé féyiya anga agnane fo. Kéyandi iféyiyé nobondi sasa, méthiéssounti makha igolé nthiouna féyiyé mbana, khadama rémé ndjiké nga nokhoubé, ina ndjiké nkhosso. Angana mboute khoté nganagni ti nokhou bé, inadaga baga nŋwouré, ifédé, i komploni kén nbanéya, ifédé ni kén mbanéya. Nkén nda woutou, nada kini ké, ké kha na fér gna ankha na woutou ankha na daga gaga nokhou tanay, i ko i fédé ntakhou ké bana kama, lénki rémou.